A' ti kikuxtal b'aje'laj to'on ti ya ya to'on ti kib'el ti kimeyaj ti b'el kimentej tulakal b'a'ax ti kikuxtal <hesitation> yan yaab' utool ti tulakal makoo' ti ki tan ukuxtal ti kikajtalil. a' ya